L'annu dumila e vintidui è l'annu unni appi lu primu canuzzu di crìsciri. 'N amicu mi rigalau un cani nicareddu di un misi e iu lu criscivi nni la campagna. Mi ricordu ca si scantava ma poi sùbitu pigghiau cunfidenza. Si pensu a st'annu mi veni in menti sulu lu cani quannu era nicareddu e tutti li tinturìi chi faceva.